Nkaasulora mmaati, mmaati biiti nféé ningh, nsiiratiyaye, dii mbungh. Maati biiti ruune, mune doode ngniti nfuu ruundu nangh. Nkiili nthiigh kane, ndaajii la nfuu ruundu. Nkiili nraare kane mune mune nanghna nfuu ruundu boode. Mbungh rune, nii wiima nruu féérini ngnébe, ngnébe nnéé dii nka thiiganane, fuu néébe, nruu déye ruundutine rune. Maa nii nroo féérine ngnébe, maati rune, rune doode ngniti. Nkiili nthiigh kane mune ndaajii. Nkiili nraare kane, nanghna nfuu ruundu doodena. Bungh rune, wiima ngnébe fééni fuu néébe nfuu ruundutun ri.